מנזל אלאחלם דיאלי הוא וחד א־דאר ואסעה، פיהא א־לדוא טביעי בזאף מן נאפד' אלכבירה، אלג'דראן בלונ דאפע ואלדיקור בסיט ואניק، כיכליני נחס ב־לראחה ואלהדוא، פיהא חדיקא סג'ירה، פיהא א־שג'אר אוא זהור וין נקדר נקרא، נרתאח תחת א־שג'רה، כאנבגי יכון פיהא מכתב סג'יר באש נקדר נכדם אוא נבדע בלא אִזְעאג' ואהם א־דאר תכון מכאנ פיהא חוב, א־סלאם אוא דכריאת זווינה מע א־לעאילה ואלאצחאב.